Pjesa e gdhendun anash monedhave osht kriju për me i parandalu fallsifikimet edhe për mi bo ma t'lehta me u i identifiku. Ato ndihmojnë edhe qëndrushmërinë e monedhave edhe shmangin grymjen e tyne gjatë përdorimit të shpeshtë.